<hesitation> Fomba fanomana an'iregny voyage aventure miaraka am'nama regny koa zany <hesitation> voalohany aloha tokony manontany hoe ia iaby gn'andeha agny, <hesitation> ohatrinona ny budget, ino gn'atao agny de manao akory ny toetr'andro agny tsy ho no agny iha zany tratry ny ora agny sagnatria an'izay tsisy raha vagnona agny.